Äj äj yomo'i syetpa arroz, kyojtyapa wina kyoky kyunhki'mpa'p je pyeltre ja'ku syetu arroz, jenä kyojtapya aceite, tejenä este 'yakmutzpa este je arroz ja'ku ja'ku pujtu bienh, tejenä kyojtapya tomate, kyojtapya hay vece nä' ja'ku pujtu caldoso je arroz, ja'ku musutä't nku'tä jejtzyetät ompa ku'tpa.